Kona rakbong bonnie, koina maive mau pilak pa a nung wod tar mula van kuti, tar mula lo vike pa anumila rarate, vunang a time narit lar, atare narit me nakana taem narit la ngo kaun kama numila rarate kir la nuknuk pa kama numila rarate tur la murmuri. Io taem narit mila maingan mia vatung koina manum nivot kuti, uvan kuti taru lovike pa anumila rarate. Vunang a numla a rarate angir na magit tar mila ta nunure anumila a rarate papa mitura ma tumtumbu i mila kuti tar mila ta lolo vike a numila rarate. Ia ot talesa, ia ionga a balaure a numila lar kiti bilur ap karu. Manung papalum a wod recorder miti bilur ap karu, la a tena tutumu ni bilur ap karu. Taem a papalum kiti apai, a tolepa a ionge ma kilala 2019 a taem atole a papalum kiti. A taem a tole pala papalum kiti, a papalum guai ma ninga ward member. Taem a ward member iremia mia a papalum mia arivung numia papalum ikoina utuaka, a wod member ininge itaturpa tar lavan tar ia tole pa papalum nina presiden. Nuna nuknuk tari ka vot tar ia wod member vunang tar ia tole pa a papalum lar president. Ataem ika tar vue ap irei mep i buru ma pakana kiti, ingo kaun apakana kiti, ingo kaun apapalum ap ivan pa. Io a taem ia ka apapalum i lar a tena tutumu kati manu mila pianapal, arei nangandi mep idekdek meia. atatur pa, avan pa atiri pa atare mep maive na kir nundala ta tena arbalaurai kati ma nundala lar? Latatur ap la lar, iau kama tur apa balaure alar. Ai taem atur anung papalum itur pai ma 2019 ivan tuk tutua ma narit ma 2024 narit mila ke ono. Iau kama papalum, nung paplum atia lilivan ma bale na vat na kilala kondi, a re nangandi mep, na dekdek na e i porote ia na evi poropote ia, avatung koina urep a ran nangandi mep, kirta mangit lar kir ta dekdek ivaburu paia manung papalum. Aturot dek ma nung paplum, apite arpa ma luluai ma nuna kona manuna maramaravut taur ia nu, nuna mambalaurai taur ia, varei nangadi mep aot kokoina ka manung papalum. Tul narit atole a papalum, tuk narit avot nangandi lara <hesitation> a vauruana, iot malet abalaure numila alar, kium pa ma tena tutumu, kondi atole rap ura pakana. Lilivan manung papalum a tovo iong na kalakalamana urmangit, ap aren nangandi mep, anung <hesitation> laen ot, nung me kium pa va nanatung la kep ap la re leleia ma papalum kiti a tolei, kirta hevi kirta. Mangana a papalum nangandi vunang laren nangandi mep a koina a tovo <hesitation> alo iong na vorovoro na ur magit lilivan ma pakana kiti. Ataem a paplum, apapalum, akekep a papalum a ran nangandi mep a kona papalum ot. Ai ma las a lara vanan tar tara mutuaina kilala kiti la tovo a kalakalamana tena armabala ruai la balaure, la balaure anumila a lar, a ren nangandi mep a valari tar a kure a pakana kiti ping a ran nangandi mep, kir topa tar ta ning la tole pa apakana kiti, vunag a taem a ka tar, kira ka pote pa aliong al urmagit ing ang tara perpote do ing ang papa mituava ma ten arbalaurai, a kandik ia ot ma urmagit niga ing tara papalum ono. Aur magit aur magit ing tara papalum ono aurmagit tar dia papalum ono. Taem a keke ap a nuknuk alar nangandi mep ikoina tara papalum aena tena arbalaurai ango kauni, pi atena tutumu anungi ot tuk ata ke malet tar me lima na kilala io meti ata varap malet. ata varap malet pa mitinga bot amanaung kan a pakana kiti. Urep arepa iong na koina iong na urmangit ing kira tovon kira artovo ono. apapalum kiti ilotar ia ma nikoina nena va natnat. Nikoina nungi kium ava nanatung, areip pa tovo navoro na urmangit apa avan tar mena dekdek na pakapakana lar na. Na ngir ngir na evi ivot na problem ping, a gugu urep a poropope na kokoina ati liliuan manung papalum kati manung akeke niga a tole vikai. Ap koina koina maive lar a avatung koina me na pakapakana kondi urep, aren nangandi mep a luluai ike kium ia kiri ngo kaun ia iot balabalaure ia kiuma anung family anung ava natnat mila kokona lilik rap, a luluai iot balabalaure mila tuk melet narit mila ke nakandi. Ap kondi ma nung vinantuk kondi a gugu me mula, mula vot tar mula vot tar mula lo vike pa a numila rarate, koina koina maive urep, papa mitua va kuti mila reran ap a rarate kiti tar ia van pa ia taravuna ping tamal, koina mula vot tar mula valingan malet mila ma pakana kiti tar naronge milaot toletole vikai na kokona, lar na kokoina ot tar mula valilikun malet numila rarate tar ava nanatu mila, a bulumur lata nunuran urep a time narit, la ngongo kaun kama rarate numila rarate. Ap koina maive boni manum team, anum tare koina maive boni manum taem mula van kuti tarmula maravut pa mila ma pakana kiti. Ap mei aotlara a gugu maive ma pakana kiti, lar are mula mula pot pote pa mila kuti ma balanalar ing kira liong lala lapot kati larmula. Agugu me mula ma numula vinan kuti ap mula re taur mila kuti ma numila lar. Mana ionge aning a pakana tara lar nakandi <noise> lilivan ma numila community, namula artovo mila kati, bilur ap karu, mila, <hesitation> mila na piapia na lotu. Manumila lotu united church apa s. D. A ap a r. M. C. Ondi ma numila a lar. Alar i balaure vat a keke na lotu, a u. C apa, r. M. C.